Asawere ni mi dolelda email kodo kuga lam, relata JDD yaan gosak bo e joy, nenden email jen lunnaftiria kiambo dolelda email man, bana IDD yaan gotati ma bo joy.